Kolonbi kaŋum dun ana wula ana ɓuuba, ka ɓubol mun ɓuri wulare mun hewde. Sabi nokkuuje duu, ɗun nokkuuje keeɗɗe hirnaange. Ɗun waɗta fay ñalawmaaji maɓɓe, a waawaa wiide ana juuta e yottaade jammaaji ɗii.